باش تربط الصباط لازملك تشد الخيط الأول بإيد و الخيط الثاني بإيد، و دخلهم في بعضهم تعمل العقده لولا بعد تعمل العقده ثانيا ثالثا مالعقده لولا دخل خيط في خيط و مبعد العقده الثانيا دخل خيطو في الخيطو تحاول تعملهم هاكا جروبيتا و ترف ال <hesitation> طوال كان هو طويل ياسر الخيط تحطه من الداخل معناه دخله في رجليك عادي مفماش مشكل باش يجيك منظر باهي.